Ny écureuil anh rehefa magnagona i hanina ho ananjy am'rirignina anh, rehefa mafana alongany andro a de mivoaka izy a manangona i hanina zaigny ilainy am'rirignina, de rehefa rehefa voangoangona ananjy igny aby si anh de rehefa mipaipaiky hoe ho avy rirignina rehefa mangasiasiaka igny anh de mihidy raha agnatin'ny tragnony kakazo akagny izy de akagny izy mandritra rirignina mipetraka.